Tɔ inde mɛnki ni tɔtser nggufumɛn yisu usasurha ngge ufu ufuha nɔ me ni korha amfeni nggu atoro atoro mɛn bawu na rhim mɛn ba tsim ni tsimuwe tsim ni tsimwe mɛn fuma ake nu sɔrh unyin nuwɔ uvaa mɛn nu mɛn sorhi nggu ufuha utaar ubin kutsu mɛn sorhi iyormɛn ufu ha na iyɔr ngɔ diki sɔng nggu ufu aba be uta tɔrɔ ku terha fii ngɔ iyoor ngɔ ngo nyaɔ arhim on ko mɛn ko mɛn ikpɛ mɛn wu abi nggeha ngge tsu ngɔ ba sorhu ngɔ iyɔr ngɔ nggu ufu ngɔ uyaɔ iyɔɔ ngɔ tɛtɛnangge ba sorh atoro mɛn ikei ngge tsu mbɔ kũa mɛn ufumɛn ba tsia tɔrɔ komɛ bee usebina iyɔr iyɔɔ ngɔ idze ker ngge ko kama itɛn ngge unaa ubã. Mɛn saki numɛn sorh ba mɛnba sorh mɛn ba ngɔ tsingɔ nu ubaha sesɔ ngɔ nggu ba ha zezenakɔ kuma gu bã <noise> neyama isei ba mɛn ni gɔr wuha kyama mɛn ngge ashii tabo gogaɔ ishĩ sei nu bã hã ubin ku tsu amanga tɛtɛnakɛ ai sorh mbɔ bá hã na sorh anang isei nu anang inunga kishoo mbɔ ba maa mbɔ untɔ mɛn kini korhe anfeni aggu kpo ikei saki nu mɛn isorh atabɔn sorh atubin ni sorh anvi mɛn ko sebina ubin kpuku wuna orhim ni iya mɛn saki ni sorh bã ko uaa avava ko anaanaa mɛn nu mi fu nga ba dzur arhim mɛn saki zi ni mɛn sorh ngɔ ba tsi aiki teba ngɔ ba zi nyɔ anang kɔɔ mbɔ kebe anang kika sorh adaa mana nggu aa na vavaa ngɔ ba tɔng sorh. Ni ivang yiha maaɔ ivang yɛngɔ kuzi fũ diĩ vaa baya mbɔ ka riga sorh amaambɔ ngɔ kpu gu adaa avaa ha ko adaa anaa naaha ngɔ guɔ ibɛn fũ kpo donse ba arhim ni yor ngɔ ikei baku sorhi iyor ngɔ nu be dze ngge itsu ni vang izurhu kama cɛrɛ mɛn ba fu adaa naa ko adaa avaa vaa kame mɛn zi tsi na nang mɛn ki tsi ko ngɔ kwer adak ngɔ sei ngɔ be amɛ sorhigor ngo ko ngɔ be amɛ sorhiyɔr ngɔ ko ngɔ rhenga adak ngɔ washu zurhu nu dɔrhude tsi uteu ha ngɔ ku be zia ko ngɔ bat tɔng mabɔ aki ha ngɔ de tsi nu nerwɔ mɔ nu uteu ha fɛna amɛ nggu ufuha korha amfani nggu kpɔ sorha adak ngɔ. Ko kuma ngɔ sorh atoro ngɔ ha zĩ tɛrhɛ̃ ngge ha ngge itsu ubin mɛn nukpɔmɛn ki ni korhe amfani nggu kpɔ nggu ufuha, ufuha umanu zezei akwai anfani nunga sosei kae wekacinga mi gɔr agwhẽ ngɔ ko utsɛ̃ ngɔ ba atɔng weya nu bukata gɔra de cewa ngabee ufu kada ngɔ gorongo agorha ko fu kpu akɔha ko fu ku kerha kada ngɔ yadda wuha nga shia ru bãngɔ on akwai kaskanci sosei.